والله هي شوية يعني واحد من يفكر بيها بس اني يعني افضل انه اعيش بعالم ما بيه فقر لا ن حيل اكره الفقر اكره الفقر وانقهر حيل عالفقراء مو مثل العالم الملوث ما ادري يعني هذا تفكيري بالنسبة اليه اني انه من اشوف واحد فقير كلبي ينعصر عليه ما اتحمل فيعني اتمنى والله لو واحد يعيش بعالم مابيه فقراء ما بيه فقر والكل مرتاح ماديا اعتقد انت من مرتاح ماديا تكدر تفسر تفكر صح تكدر يعني انه تخترع اختراعات تخليك تخلص من التلوث